<hesitation> Mahakasiky gne volagny koa: ao gne zanoary, gne febroary, gne marsa, gne aprily, gne mey, gne zona g,e zolay, gne a- aogositra, da gne septambra, gn'ôkta- gn'ôktôbra, gne gne novambra da gne desambra.